Jonnde faaɓuru ɓuri fof moƴƴude defireede ko saydeede e nebam. Nebam ɗam taw wulaani haa ɓurti, mbaɗa hen, caya. Aɗa waawi waɗde kadi bassalle malla layi, yaha haa ɓennda. So ɓenndi, tellina. Ɗum woni mbaɗda hen bofooɗe hen, ko njiɗɗa fof.